<hesitation> hitaande deemil diiset, a tawi ndee neɗɗo kaheejo ɗe. <hesitation> ana ŋarɗi e pare, ana yiɗaa, ana yiɗi, haya ana fanɗi sugullaaji illa e haande, ehuunde fu.